א סעטעלייט רוקט זיך צו די זייט זייער שנעל סאו ווען ס'ווערט אראפגעצויגן אין די וועלט רוקט זיך עס זייער שנעל צו די זייט און אנשטאטס צו אראפפאלן אריין אין די וועלט פאלט עס צו די זייט צו ווי ס'ווערט- צו ווי ס'פארט און ס'בלייבט אינדרויסן און ארום די וועלט.